Nruundutu-nruundutu dan, nii moo siighine, nii mu ruundutu, mu nruundutu ngoo siighine, mu ringi kookh dan nii mu gnii ghi. Nruundtu ni mu la ruundutu, mu gnanghta siighine, mu suckbuni foo mu siighine mu ruundutu. Ni mu la ruundutu dan, mu jongutini siigane mu ringi ruundutu mu-mu gnootu igniima, mbiri niir ringi gnii ghi. Fuu jongu dan nkuusu ngwiiti woo kuusu foo nkandi an gnootu gnii, woo ndéélema nkandi, woo ngninema kandi dan. Nii ngniine dan nkandi, niir woo ringi gnii ghi. Nii ndéélema dan nkandi nangh, niir woo ringi gnii ghi. Woo ngniine. Woo dii kuusu dan nii nkandi, niir woo ringi gnii ghi. Mu ringi ruundutu, moo suckbuni woo mu riinsi, nii idiikine nangh kanane kooru an gnootu gnii, nune dan nféé nkoo langhi déé. Mu ringi kookh. Ngniinema dan, ngniine ni mu la ruundutu, jongu ngniine nsiinii, mbiri ntééka. Kuusu dan nsiinii mbiri ntééka dii ndééle. Maa fuu jongu iyongu imaati foo ikandi. Nii ikandi danane, idéé woo ringi gnii ghi. Ghune dan ngoo féé siiganane. Mu gnangta ruundu mbiri ntééké déck-déck. Fuu kanditine.